Sakafo telo karazagna amin'ny fampiasagna raha magniry: vary ndraiky ro mazava. Ro mazava: agnamalaho ndraiky angivy. Ave antsary ka ihinagnana izy, antsary tomaty na rougail zegny. Ave kafa amin'ny farany amin'izay mihignana déssert salade de fruit, voankazo maro atrôtro miaraka amina yaourt.